Cara wa wa souru nanga nabo yang i gogores atau i kia manege yang pertam moi nege o kia wa wa tebinosi, wa tebinosi ma nabo, nako wa tebinoka de aje wa wa kia wo si souru de o kia betadine, <hesitation> wo nako wa souru oka de betadine, aje o kia wo souru le at ka nako betadine meiya alkohol loka i dadi, nako wo souru oka o wo siap o kia plester de kain kasa, a nako nabo nege yang paling i ofi ua wa tamunu, nako wa tamunu kai tekana i kia kai tekana <hesitation> sembuh, <hesitation> So nako nabo nege ua wat- watamun loka i dadi wa tamun ua loka i dadi, tapi nako wo mau i taiti i kia de ojiali wo tamunu angkia wo si kia dika wa tebini dika, angkia wo rajin dika wo tebini, nako <noise> nako wa ma na- nabo la nako ka wa wa wa wa tamun oli mandoni i kia i- i- infeksi de pokonya nabo manege angkia wo rajin oli wos wa tebini. Manege dika.